Bueno, ugion a chii, nu kuncho nu katí, inii ve´e, nu vijii sa´a te yani xiau, oko kuu saio ogontar nuu nani verdura konchuku vao nuu, katí te, te kuchuku ini, cocina xii no ntini chii, cuatoni, cinconi aia te tua jakunchaa schnir te tele- yuni, <hesitation> te nayuu yoba chii siempre mani tinive, no vijin yua, yua kachukui tee sa´a xaa durar no nani frutal verdura kajatiuii.